heil og sæl Íslensku tónlistarverðlaunin verða afhent á miðvikudag þegar litið er yfir síðasta ár sést að stendur í blóma og sprettur og dafnar út fyrir landsteinana við ætlum að rýna í gengi íslenskra tónlistarmanna Katrín mammút fékk flestar tilnefningar til íslensku tónlistarverðlaunanna í ár sex tilnefningar alls og þó þið séuð

gömul í hettunni þegar kemur að þessum bransa hafið verið starfandi í fjórtán ár hafið margoft verið tilnefnd og fengið verðlaun hvernig líst þér á landslag þessara verðlauna í ár hvernig líst mér á það

mjög glöð að vera tilnefnd að við séum tilnefnd

það er í fyrsta lagi landslagið er bara fínt maður kemst að því hvað maður veit í rauninni lítið hvað er í gangi í íslenskri tónlist bara alls konar eitthvað breiddin er mikil og maður þekkir ekki allt hvað er mikið í gangi sex tilnefningar á mammút og þeir sem koma næst

sem spruttu fram á sjónarsviðið á síðasta ári þeir eru og fá fimm tilnefningar þú þekkir þá vel Sindri þú ert umboðsmaður þeirra

að lesa úr því að svona margir nýgræðingar í bransanum séu tilnefndir til svona margra verðlauna fái þessa ríku viðurkenningu ég held að það sé bara mjög jákvætt

til að komast inn í klíkuna heldur heldur færðu viðurkenningu strax og ég held að það sjáist svolítið þegar þú horfir yfir síðasta

ár og horfir á tónlistarmenn sem hafa komið inn á sjónarsviðið það tekur styttri tíma að

á toppinn á Spotify eða koma sér í útvarpsspilun heldur en

góð þróun fólk sé opnara fyrir nýrri tónlist og neytendur sem hlusta á

sem þið leggið mikla viðleitni í með hvaða öðrum hætti hafið þið

ég held það sé bara því við sem einstaklingar erum forvitin

sinna því sem okkur þykir vænt um og okkar ástríður og þar af leiðandi

áfram og heldur áfram að þróast halda ekki

í eitthvað sem gengur upp árið tvö þúsund og átta þannig að ég held að þetta

sé bara spurning um að hér ber eitt

koma út núna við fórum bara

snjókomunni í febrúar tvö

þetta var bara við með eina myndavél útí garði hjá Ásu bassaleikara við leggjum mjög mikið með að gera hlutina sjálf sko eða fáum

hún hefur verið okkar samstarfskona í listrænu ferli þetta er bara við að gera okkar listin ykkar brýst út á margan hátt sindri þú fagnar líka góðu gengi þú varst útnefndur á topp tuttugu lista meðal þrítugra og yngri sem starfa í maður hefði gert ráð fyrir því

að Íslandi stæði höllum fæti vegna smæðarinnar en það er ekki svo þú ert mikill í þessum bransa við vorum er bransinn aðeins minni því það er engin erlend fjárfesting

menn verða að gera hlutina sjálfir og og við erum með umboðsfyrirtæki sem er frekar lítið og krúttlegt en það er kannski bara íslenska módelið

maður keppir við þá sem eru að gera svipaða hluti í öðrum löndum í Evrópu en samt sem áður er gott fyrir íslenska tónlistarmenn að það sé einhver sem

velgengni sem við erum að fagna núna það mikið af hljómsveitum sem eru að fara

að vera heimsfrægt til að

geta skapað fólki atvinnu og skapað verðmæti fyrir samfélagið þú getur verið með band sem er selja fjögur hundruð miða

allir geta haft atvinnu af því en Íslendingarnir eru

vinsælasta sem er í gangi akkúrat hér einmitt þarna sáum við glitta í Kaleo sem er ein af stærri hljómsveitum Íslands utan landsteinana og innan

hljómsveitir með hljóðfæraleikurum

að gömlum hætti séu

að hverfa smátt og smátt og maður skilur það á annan hátt ég skynja byrja tvö þúsund og sex til tvö þúsund og átta þá var allt öðruvísi landslag á Íslandi sem svona tvær hljómsveitir sem eru rokk og ról inn í

er svo dýrmætt að hlusta á hljómsveitir sameining margra hausa og ein útkoma

ekki lengri í kvöld við minnum á að

beint frá íslensku tónlistarverðlaununum á miðvikudag verið sæl